Pos avía una ves paí una mugel que l'izían Marujita la pantasma porque n'aquellus tiempus era mu rala ena horma de hateal-si. Ella izía que la vida era una catastrofi endispués dela otra i que endenantis la genti eran más felís assínque hadríamus bien de hatealmus con pielis d'animalis namas. Pal puebru andi vivía naidi le hazía assuntu peru ella izía que namás qu'ella tinía l'alegancia que le daban las sus pielis i qu'assina era la más arreglá delas alreorás. Namás qu'una mochacha le siguió'l baili i esmiençó a hateal-si con un chambergu hechu con pielis de coneju, enque el tecíu que tinía'l chambergu pol hondón era mu malinu i denseguía s'efarató. Essa mochacha era Laura la cana, que juntu cola Marujita la pantasma eran las mas ralas de toas las alreorás.